Ny fampiasana teknôlôjia am'fanarahana maso ny toetrandro zany gny amiko de ara-dalàna satria <hesitation> igny koa zany mba ahaizanao loza iseho agny aorina agny laha sagnatria ka tsy maintsy hisy, igny koa mba tsy mba ialanao amin'ny imprévu magnaraky eo mba tsy <hesitation> ho very zany anao raha ohatry hoe misy raha de mba miaro sandany anao amin'igny loza hiseho igny.